Raha atao hoe za no olona farany ndrindra eto ambony tany a de ny ataoko zany de tsy matahotra. Fa ny fiai- tohizako foana ny fiainako, mihinan-kanina aho a, miasa aho a, matory aho a, mil- mandehandeha manao fanatanjahantena.